Саддҳои марҷонӣ дар ҳаёти баҳрӣ нақши хеле муҳим доранд. Онҳо барои ҳазорҳо намуди моҳиҳо, моллюскҳо ва дигар ҷонварони баҳрӣ маскан мешаванд. Саддҳо соҳилҳоро аз мавҷҳои сахт муҳофизат мекунанд ва тавозуни экосистемаи уқёнусро нигоҳ медоранд. Агар саддҳо нест шаванд, бисёр намудҳо метавонанд зинда монанд.